Pos un secaol es un otru aparatu. Peru d'esti viagi l'aparatu lo que hazi es assopral por vés d'assorvel. Assopra i calienta l'airi al tiempu i lo echa pol cañu pabaxu i assina vapora l'augua del pelu, qu'es delo que se trata, que con el pelu assín tan largu pos cona toalla pierdis de más de tiempu pa secá-lu i ya sabis qu'en essus momentus anda una siempri con priessa porque se va paí de bureu i rehuíju.